Kaá ja kakantoó ja ku kuaxiyo ntiyikaá. tavayo ntiyikaá xi sa'ayo in nu keéyo staá. nu keéyo nu kusukú ntatiún yuan kajatiuntó este kaá yuan te kaá yuan chi kuni ja kuaxiyo jin ntiyikaá te un ñua ku ja kajatiunyo ja ku kaá yuan jina'ayo te ntiyikaá ñua nu ma tu taánu nu ma tu ntasa ku taka este ñuteyu xi in nu keéyo staá jin'ayo ñua ku nu kajatiunyo ntiyikaá un jin jin in kaá ja kánio xini ntiyikaá ñua.